बिल्लियों मा होंण वाली आम समस्याओं मा सबसे पैली मोटापा च। घर का भीतर रोंण वाली बिल्ली ज्यादातर मोटापा कू शिकार होंदी। दंत रोग का कई लक्षण भी बिल्लियों मा देखणा कू मिलदिन। जै से भोजन करना मा कठिनाई, सांसों मा बदबू ओंणु और मसूड़ों मा सूजन शामिल च। दिल मा घबराहट होंणु, अनियमित दिल की धड़कन, यी दुइ बीमारी बिल्लियों मा पाए जांदिन।